اعتقد انه واحد اذا يحس ببرودة شديدة هو الاصح يعني الاكثرية هيجي يختارون بس اني بالنسبة الي اكره البرد حيل اضوج اتقيد بالبرد فيجوز الحر يعني اختار لان اكدر يعني اروح الحر انه اكو هواية اسبح ابرد نفسي مو مثل البرودة لازم البس هواي واني ما احب الملابس الهواي ثخينة